Su ja yuga chii kajatiñuda yuga ja ñu´u ntaka in tinanada, in tikunda, na in ya´a kuida, ntaka in tikuiti, in ja jaa ni si in ntee uixi, yisi in nainga kuuda, in nteyuuda too in yuka ku jaa ja tiñuu yuka chi vijii yuga te tu, tu jii sa´a yuga.